A quelle straddette che se ghe va in möto lì in Basso Piemonte, anâ pöi inte l'ostaia dòppo o gio, co-i amixi, à mangiâ quarcösa. Penso à l'umido, de mattin, de l'erba, che ghe resta e gosse attaccæ, galavernia a se ciamma. Penso à de scene de guæra, anche.